Raha kiva samy kiva ndraiky ,raha ôhatry oe amin'ny resaka fifandraisagna, dia le zareo misy fotôagna mifanorokoroko dia misy fotôagna koa raika agny ao mioao dia mioao koa ray atôy agny, misy <hesitation> misy rèlation zagny ataogny zare amin'io fa ilay ôlombelono matetika tsy mahazo azy, fa resaka zareo samy zare dia zare ihany mahazo ilay tianjare atongavagna amin'ny le oe mioao mioao, misy koa olombelogna zagny karazagny raha we mikôranga zegny, fa tsy araka antsika le fifandraisagny samy kiva samy kiva.